Kalu katong mo bicara soal kulia, katong di ambon ini su banya ana-ana yang kulia. Kalu di ambon su banya kampus, jurusan jua su banya jadi kalu tanya kulia penting kaseng, penting. Kalu misalnya orang tatua bilang pendidikan tuh paleng penting. Orang tatua rela kasi segala-galanya yang penting ana tuh dia bisa kulia, ana tuh bisa dapa skola tinggi, pendidikan yang tinggi. Apalagi orang tatua dikampong yang batanam, pi mancari ikang, pi biking sopi, masa sopi, yang penting par bisa kasi biaya ana kulia. Berarti menurut orang tatua tu kulia itu paleng penting. Apalagi kalu dikampong-kampong itu ana yang kulia sampe sarjana itu, dia su sama tuangala sa dikampong tuh. Itu barani wisuda tuh orang tatua biking pesta tiga hari tiga malam jua bisa. Itu karna dong bangga deng dong pung ana-ana yang bisa dapa pendidikan tinggi itu, bisa kulia bisa jadi sarjana. Tapi ada juga ada orang tatua yang pung pemikiran, pung cara bapikir yang masi dolo-dolo yang anggap kata kulia itu seng penting, kulia par apa lebe bae langsung karja saja, lebe-lebe lai seng skola lai. Lalu dari kacil lai su pigi iko-iko mama deng bapa par bakabong, maka yang kaya bagitu-tuh sampe basar ana-ana dong tetap deng bakabong tuh saja seng berkembang lai. Padahal kalu katong lia penting itu ana-ana pi kulia itu apalagi pi merantau di, kalu dari kampong pigi kulia di ambon atau luar ambon. Itu ana-ana dong bisa dapa ilmu-ilmu baru, dapa relasi baru dengan orang-orang laeng diluar yang bisa kasi dong ilmu banya, ilmu-ilmu pendidikan banya. Bukang ilmu-ilmu hitam tapi ilmu-ilmu pendidikan. Jadi ana-ana itu dong bisa punya cara pikir yang lebi maju supaya beso-beso dong bale pulang ka kampong dong bisa bantu dong pung kampong lebe majo lai. Supaya jang cuma dong batanam sa, mungkin dong pung hasil-hasil bakabong tuh bisa olah akang jadi produk yang lebi bae, supaya penghasilan jua lebi banya. Nah itu kulia tuh penting. Selain itu ana-ana yang kulia mahasiswa-mahasiswa ini kalu dikampus tuh bukan cuma ilmu yang dari dong pung jurusan sa yang dong dapat, tapi ada jua ilmu hidup, ilmu bagimana katong punya hubungan dengan orang laeng, ilmu bagimana menyelesaikan masalah. Kemudian ilmu bagimana bisa aktiv diorganisasi, bisa jadi orang-orang yang punya banya kenalan dan relasi yang bisa buka jalan untuk masa depan untuk dapat pekerjaan. Jadi bukan cuma ilmu dari dia pung mata-matakuliah saja tapi ilmu-ilmu laeng yang dia bisa dapat untuk dia pung kehidupan nah itu bale lai ka dia pung orang tua lai. Jadi ilmu apa yang dia dapa tuh nanti lah dia pake akang par kembangkan dia pung apa yang dia pung pekerjaan lalu kalu dia bale ka kampong dia bisa kembangkan dia pung ilmu itu disana biking majo dia pung kampong, dia pung keluarga, dia pung orang tatua. Jadi kulia tuh penting orang tatua saja rela kasi <noise> jual dong pung tana-tana, jual sapi, jual kambing, bahkan jual ruma. Kalu bisa yang penting dong pung ana tuh bisa dapa gelar sarjana tuh. Jadi kalu ana-ana yang orang tua su berkorban macam bagitu lalu pi kulia tar batul-batul, bilang pi kulia padahal pi baku lia itu-tuh dong pung dosa paleng basar suda itu-tuh nanti hidup seng jadi apa-apa lai. Orang tua tau kata ada pigi kampus par kulia padahal ada su pigi kalelerang deng tamang-tamang su pi bagaul ditampa yang sala-sala. Lalu tiba-tiba tamang laeng su wisuda dia ada balom wisuda seng tau hal kata ini tar perna maso kulia, tar perna pigi kampus tapi pigi ka tampa-tampa yang seng bae, lalu nanti bilang par orang tatua kata kirim uang par bayar kulia padahal seng bayar kulia seng tau kata uang su pake par pigie pesta-pesta dengnge pi bali pakiang-pakian lah, pi bagaul-bagaul deng tamang-tamang. Nah itu jadi. Kadang-kadang memang musti pintar-pintar lai orang tatua par awasi ana-ana yang kulia. Kulia itu penting supaya dong bisa kembangkan diri, bisa kembangkan potensi diri yang ada, bisa dapa pekerjaan yang bae yang bagus bisa kasi sanang orang tatua jadi musti dijaga, diawasi bae-bae supaya jangan ana-ana ini biking sala-sala padahal orang tua suda kasi kepercayaan.